والله يا ولد ودى اروح ايطاليا، أحب ايطاليا أحب المعالم الحضارية اللى ف ايطاليا، أحب أكلاتهم المكرونه والبيتزا والأشياء الخفيفة هذى، ف <hesitation> لو عليا أنا ودى-ودى بإيطاليا الصراحة چميلة وخفيفة كدا تحس إنها شعبية يعنى ما تحس إنها مثلا <hesitation> مثل إسبانيا، إسبانيا ما أحس إن فيها شعبية الصراحة مع إن دولة شعبية لكنى ما أحسها، <hesitation> برازيل أحب البرازيل، أحب إيطاليا والبرازيل الصراحة.